صراحة أنا مو من محبين مرة القراءة. عارف إن <hesitation> الموضوع ذا موب أفضل شيء لكن أنا ماني بمحبين القراءة فأنا أفضل إني لو يكون عندي مكتبة فيها كل أو معرض يكون فيه كل اللوحات الخاصة بالفنانين هيكون أفضل بالنسبة لي بخصوص إني أحب الفن أكثر والرسم والفن الإبداعي